Siz men uchun yaxshi do'st bo'lmagansiz. Chunki har doim o'zingizni boshingizga kulfat tushganida eslardingiz meni. Baxtli paytlaringiz unutardingiz. Meni boshimga kulfat tushgandaku umuman topib bo'lmasdi. Hatto telefon raqamlaringizgacha o'chirib tashlardingiz. Qanday qilib inson bu daraja xudbin bo'lishi mumkin. Sizdan xudbinlikni o'rs-o'rgansa arziydi.